Noy gaɗirta hatare lotorde. <noise> Tawe e ko annduɗen e kulla meɗen ɗe gontirɗe e badeji men, a wawi heɓugo embe, ta heɓi embe sai jaɓinaɗe dowini nin ciwane fa keɓa kauta. Ta heɓi kada kan keɓa juri kaurita e dondi. Donni leɗɗe. <noise> Ta heɓi donni nin, sai lawuntira ɗun fa woɗa, keɓa nokkuren den desa nde yora, a tawan ume hatarema waɗake ta wawi lotorago.